Amun taim fakdul bene gai izi la vaal ma gai vangor ga vangor amun bu ma zi <hesitation> amun sigar